Kenó na kué na xa ihó inga kuina ña té nridá xakú tiduá, ndanani nú hu <hesitation> u un xa ihó no tinroñá texitá koyo'o, xini xhi tí nrá kuté tino wuila wuila teki konriti tukú ña tú ka ñañvi ihó kati no xá ka wuila nguena noxá ukando buenó té yuté konoxe xá nravi tá bueno dani ihó ti vixhii tu xa dayuñati.